देखो सा हुकूम अडी बात हवा के मना तो सह टायर होवणा मा लगभग एक गंटो लगा है। आउटम ब्रिंग्स कातू और सनन करु फिर छोटी करु वण मा मान दस मिनट लगा है। जयड तरंक अदो गंटो लगाव और जयदा तर माक एक गाणो बे लगाव टायर होवणा मा।